Nch'on nch'on chini xa xra e tsieni xra ngui nch'on rugunda sineni jina nixini jma' ontho ngujua o ge nthia kayuba ko nuthe nuta nixin naxua sineni cha nchi chava je' sineni ge nthia comida <noise> nche thi thi facthe ndaran' comida ya ya chajina sineni niutjara ko niuthela ka'ian nchi ntoseni 'ian.